شوف باوع عندي شغل هواي هواي والمدير خبصني لازم هسه فد ساعة واسلم ياه دروح هسه لمكانك وانت عودين من اخلص اني اجيك